الإخلاص والوفاء والعمل بجد انا احب الشخص الي عنده ضمير ضميره صاحي ما ياكل حقوق الأوادم ما يفلت الشغل على غيره ايه يكون انسان نظيف من الداخل والخارج هاي اتوقع اهم شي في الأوادم يعني الي حواليني